عمان یو ځوان لیکوال و چې په لرغوني مصر کې د معبدونو اسناد یې لیکل. وه شپه، کله چې پټ طومار ومومي، پوهېږي چې دا د خدایانو رازونه لري. له هماغې ورځې راهیسې، رعمان کولی سي د نیل د اوبو له لارې راتلونکې احساس کي. هغه دا ځواک د خلکو د ساتنې لپاره کاروي، خو راز یې پټ ساتي. رعمان د تاریخ شاته به پټ اتل پاتې سی.